Rxiwny par txi ndayas, txi te cat gywx comid, gywny lany refri, te gacnald ny, val rcasnu gyduunu th cos nald, th refrescw nald pa gywni lany gy, gyew zy runy, zob ziny lo curriend, gactxe xi gydawnu’ th gelatin th, par ranii zy ni nan rxywny.